ईरान की संस्कृति हजारों साल पुरानी ओसो। एस्मुज मध्य एशिया दक्षिण एशिया यूरोप तटुक से मिलकर रहे बाज। ऐसे दुनिया की कए महान सभ्यता देनी जस जस्मुज प्रसिद्ध फारसी समुदाय ओसो।